المعتقد المهم بالنسبة لي هو أهمية التعاطف والإحترام مع الآخرين، أؤمن أن كل واحد عنده قصة وتجارب خاصة ويستحق أننا نفهمه ونتعامل معه بلطف، التعاطف يساعدنا نتجاوز الإختلافات ويخلق تواصل أفضل بين الناس، لما نعلم الآخرين قيمة الإحترام نقدر نبني مجتمع متعاون وداعم، كمان التعاطف يعزز السلام ويساعد في تقليل النزاعات، لذا أعتبره معتقد أساسي.